أول شي بستثمر في مجالات كثيرة في ذاك الوجت يعني زي العقارات أو الأسهم أو الذهب مع الأخذ في الإعتبار، المعرفة المحدودة بالسوج فى ذاك الوجت، بكون حذر من المشاكل سواءا كانت سياسية أو اجتماعية، بحاول أحافظ على علاقة جيدة مع الناس من حولي. يعني أهم شي بركز عليه إني بحاول أتكيف مع نمط الحياة في ذيك الفترة والاندماج في المجتمع قدر الإمكان.